Dunyoda tahminan olti mingdan ortiq til mavjud deb hisoblaniladi. Bu tillar turli xalqlar va madaniyatlar tomonidan yaratilgan albatta ularning ba'zilari juda keng tarqalgan boshqalari esa faqat kichik jamoalar tomonidan ishlatiladi.